أنا بحب أسمع الموسيقي الهاديي ف العموم بحب أسمع الموسيقي الهاديي و الكلاسيكيي و الأغاني الخليجية القديمة الي بها فيها تحس إن فيها نوع من الرقي و الكلمات <hesitation> العميقة تحس إنك بتحس بنوع من الهدوء ، و تخليني اقدر إني اركز ب العمل أو بالشي اللي بسويه.